My favorite game I love is ps four yeah I love playing it because <hesitation> you know yeah it entertain me a lot so I like playing ps yeah I love playing football soccer yeah I love playing it because you know is one of my favorite sport la I love so a amuse me so I like playing football.